Po mas pari i lexoj udhzimet që jon t'shkrume n'paketim. Mandej e heki ushqimin prej mshtjellsit, e qes në ni pijatë për mikrovale, e lo aty për pesë minuta varsisht se çfarë fuqie rekomandohet n'udhzime. Kur t'gatuhet, e lo me pushu një ose dy minuta edhe mandej munesh me hongër.